Shirinlikni sog'lomroq qilishning bir necha usuli mavjud. Birinchi usul, shakarning miqdorini kamaytirish va tabiiy shirinliklar, masalan, asal yoki kokos shakaridan foydalanishdir. Boshqa usul - mevalardan foydalanish, masalan, banan yoki olma pyuresi.